Men ga̱mai bi ga̱ɗe men tong ma̱sa̱ yi nɗa̱a̱n boƙwapda: ma̱ɗe ma̱sa̱ kwei shiep lienkuur, akwei mualam, akwei sa̱mua, akwei vuu, akwei mgwai naan; ngwai naan hok kuma anita̱, mualam ɗie ɓakwa ta̱ mualam, ama shiep lienkuur a nɗie ɓakwa a zogele, so bi ga̱fe ma̱nɗe ma̱sa̱ yi ndatengnaan, ma̱ ga̱fe muop nɗe tong zem yi deg̱a̱ ɗe muop ga̱ ƙelleng ɗie ga̱mai hok yi eep wakaam ga̱pa̱ muop, muop ga̱shin bi ga̱fe tong ɗong, ma̱sa̱ mual, ma̱sa̱ sa̱mua, ma̱sa̱ vuu, ma̱sa̱ shiep lienkuur, a bi ga̱fe ma̱nɗe ma̱sa̱ ta̱ nɗa̱a̱n.